<noise> E! La gny tena fampiasa azy izany da famonje gn'ay. <noise> Satria gny arety moa tsy raha mampilaza io. Lafa ho avy tampotampoky izay i da avy. <noise> Mitomby ami faty avao. Gn faty tsy raha hita.